Kolera rôzy zen̈y amy nakà, <hesitation> miran̈a koleran’olo tsotra àby iren̈y aie. Fôtony malefaka baka izo. De tsaiky man̈angy madiniky àby iren̈y ten̈a ria rôzy ohatra. De <hesitation> karà mampiseo oe <hesitation> tanotanora kokoa zen̈y an-ten̈a koa fa mana- mampi- zen̈y, zen̈y no tonga de azoko sary an-tsain̈a koa fa rôzy àby.